नॉर्वे हो अंसो अद्भुत देश थाय सूर्यो गर्मेच्या दिसाणी। पासून दिस्ता आनी उजवड असता। हांगरले लोक चोडस्चे कॅथॉलिक धर्म मानता।